Lentil ba mosur dal swnamna bagwi swkang twi o kaham khe sudi tei nangya manwui rok khibiui rwdi. Tei tui kaham khe sokordi abono songnani swkang. Aboni ulo moso som piyaj tei tebo nangma manwui radi tei hului nadi. Waisa jotono subaikhai tei rabai khai karai no thapao baksadi. Karai tungkhai thok lukhlai di je nangsak tei abono horro tonui rwdi. Thok tungkahi moso khiklaidi tei aboni ulo piyaj rwdi. Moso bai piyaj khaktwi khamtwi ongkhai tei je aboni ulo lentil o bo serdi tei serma ongkhe tui rwdi. Tabuk abono thirty muniute ni bagwui songdi tei karwui rwdi. Telkar ongkhai chaui mankha.